போலந்தின் வரலாறு இடைக்கால பழங்குடியினர், கிறிஸ்தவமயமாக்கல் மற்றும் முடியாட்சி ஆகியவற்றிலிருந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலானது; போலந்தின் பொற்காலம், விரிவாக்கம் மற்றும் மிகப்பெரிய ஐரோப்பிய சக்திகளில் ஒன்றாக மாறியது. அதன் சரிவு மற்றும் பிரிவினைகள், இரண்டு உலகப் போர்கள், கம்யூனிசம் மற்றும் ஜனநாயகத்தின் மறுசீரமைப்பு.உலகப் புகழ்பெற்ற உணவு வகைகள் முதல் துடிப்பான நகரங்கள் வரை, போலந்து பல காரணங்களுக்காக சுற்றுலாப் பயணிகளால் பாராட்டப்படுகிறது. இது இயற்கை எழில் கொஞ்சும் இயற்கை காட்சிகள், வசீகரிக்கும் வரலாற்று தளங்கள், கலாச்சார கலைப்பொருட்கள் மற்றும் பலவற்றால் நிறைந்துள்ளது.